Laroui wngwi phai khe ang kubui khe maap sannai tei exckamo khlai ya khe aboni karon no kwchak kuphur khe sanai. Udhaharani khe ang laroui wngmani bagwi kha khwlaiwi sankha uansukya kam chaya wngkha. Ang aboni ulo dakti dakti khe ani achukthai nainai tei meetingo bwkha rwnai ani tardi wngma bai lujakthangmani no hamya khlaiwi man glak hwnwi kubui wngnai. Kwthar samung tei samung tangmani phunukma bai larmani wngmani wngmung no kwmajak. Phiyaba ang swkangni simi wansukmung khlaiwi omo hai khe tongwi manna bagwi jora wngwi tongna bagwi tei buini jora no borom rwna bagwi.